Mebɛpɛ dɛ mebenya tum a medze bɛkenkan nyimpa n'adwen kyɛn dɛ mobotum meenya tum a medze bͻkͻ ekyirkyirkyir. Siantsir nye dɛ, sɛ mutum kenkan nyimpa n'adwen a ͻno onyimpa biara osi m'enyim biara no mutum muhu adwempͻw a ͻwͻ ne tsirmu dɛ ͻwͻ adwen pa anaa adwen bͻn na motwe moho anaa mutum menye no yɛ edwuma anaa yesan. Ntsi ͻno bͻboa m'abrabͻ yie kyɛn dɛ mobotum m'akͻ ekyirkyir koraa.